<noise> tɛrɛ an diɗ tɛtɛ anpalau tɛrɛ antat tɛrɛ an peeru tɛrɛ anfuwat tɛrɛ an panagbanang tɛrɛ an parlau tɛrɛ anpididou tɛrɛ anfwejereu tɛrɛ ankpumu tɛrɛ ankpumu geedon tɛrɛ an kpumu gee palau.